الله لا يجيب الشر لكن أتوقع فقدان السمع أسهل من فقدان البصر، لأنك إذا فقدت سمعك تجدر تجرأ بعض التعليمات ممكن أحد يكلمك مثلا بالكتابة أو حاجة، آآ لكن إذا فقدت بصرك واحد جال لك خش يمين ودخلت يمين فجأة أو دخلت يمين بعد فترة ما تدري ممكن تصجع بشيء ولا يجيك يعني تنجرح ولا ت، لا-لا-لا أفقد سمعي أكيد أفقد سمعي أفظل من إني أفقد بصري.